هو من المهم واحد يتابع الأخبار ويتابع يواكب كل شيء قاعد يجري في العالم، آآ باش يكون على علم وعلى إطلاع آآ بما يجري في العالم على الأقل يكون عنده معلومات ظافية ووافية، لكن العيوب بتاعها اللي أنت تكون معناتها آآ تكون في ضيق من-من الحاچا من الأخبار السيئة وتكون في آآ مزاچ سيء چدا، يعني ماذا بيك تبعت ساعات.